Sicürament l'invensiun impurtante dë l'aut secul a sun a sun ün paira secund mi: ël cellulare che agiüta a cumüniché cun i aute persun-e e ël computer, ël computer anche për ün fatur dë travai, travai travai cun ël computer al e diventà 'na coza impurtantissima